أكثر شيء أحب أجربه في العطلات خاصة بعد انتهاء الدوام، هو إني أكون ويا عيلتي نضحك ونلعب ونسوي أكلات، بصير هاد اليوم يكون أفضل يوم بالنسبة لي، وبيكون يوم واجد مثالي.